يا أهلين فيك، تحضير الشاي مرة سهل، شوف حط الأول موية في جدر لين تغلي وبعدين حط الشاي سواء كان أوراق أو أكياس عادي، في كوب بعدين صب المية المغلية فوج الشاي، وخلي ينجع <hesitation> شوية دجايج، بعجين ممكن تضيف سكر أو ليمون على حسب ذوجك، واستمتع بأحسن كوب شاي في العالم.